Ok pagua alogai, e'u free time alogai aga lagu agemo kinaiai ia mala'aisai lagu agemo time aloiai aga isagai laka lafeu lalagai, lauegekae samaga lalao laufele pau ia agapuge felo pauma pau pagua nie ekae. Gapuo lalao laufele lamue lamai e'ai mo lapealai lalao leaders isai maisai laoma bicycle e'uai ekae puo lapealai lalao leaders isai maisai laoma aga ei lalao. Ei lalao fou agu aniniani pagua fouga aifania discuss'ini laisai, isagai, <hesitation> lapiaupagai lalao aifea lalao pastors laisai, laisa fou aniniani ifida fouga o megamega fouga aifania. Isagai lapealai ekefa'a isai e'i lalao Eu aloiai, lalao laisai, la keague ma lagoukai, fou agu aniniani, ga eu oloiai. Aniniani, kapaina fakapai, agu velo gakoa opoi foui aifani'i. O kapa agao velo aopo laga fakapa, gainai foui aifani'i. Eu aloiai. Isagai lalao aloaivea laisa. Gaina amui lakapai. Gaina amui lakapai eu ia. Lafipugu ga lamue, lamai laka lalagai, laka lalagai. Elao gapigapi koaopoga, lalagai, lauegekae gake, kai maisa laoma ei lalao, o isagai ufuai, la'afou emia, mau elao, laisa ga, lake lalao. Lake lalao <hesitation> ikupu aui, o ke la'afou keagu puo lalao fou epoai agu aniniani. Eu kinai sama, aniniani ga lakapaoma, o laguaoma, o laguaoma, eu aloiai sama. O isagai lake <hesitation> lalao, ke ugugai egu lalao laisa, aunimai aniani. Mo ga lakaomai, gala kapa omai. Papiau agao agao laisai lafai lalaoaina, laisai lafai lalaoaina, eu aloiai, kai laopolaga ega lalao, laopolaga lalao laisai, fou agu aniniani ke lamue ea, galaoma, lagu agemo aloiai. <hesitation> pinauga pau puo uma afalalao, kapa agao afala kapa, o gakoa opoi alogai puo, lagu agema aloiai ga, gaina amui lakapai. Lakapai, ekfa'a la la gaina amui lakapai. Isagai lalao agapugeai laufele, gaina amui lakapai. Isagai ufu la'afouai keagu, laisai lalao ufula'afouai, ikupu aui fou agu aniniani. Eu aloiai, o isagai aga, laima lagu. laima lagu, o pau ufu'u <hesitation> pau eague puo safa laima, laima, lapaopuania lagu, eu aloiai. Gainai lakapai, ga lafiapia, laugugui.